Séé vináñtɔ ɔ loó tʋ vaŋkélená na tʋ dziiwo sesekpise? <hesitation> vináñtɔ wɛ límɔnɛ ɛ yá, bʋʋ bíɩ ŋsɩ tʋ vaŋkélená sesekpise na tʋ dziiwo sesekpise táá bɔɔ, tʋ táa yála ka yasɩ límɔ bɔɔ. Vináñtɔ, tʋ dziiwo sesekpise na tʋ vaŋkélená sesekpise tʋʋ mɔsí tʋʋ yasína límɔ. Ŋñná sɩ ñŋ sɩ vináñtɔɔ gɛ tʋ ɖoro léŋáa tʋ la léŋáa, bɔɔ bʋʋ tʋʋ yáana tʋmʋrɛɛ dzɛ. Tɔɔ kʋʋ gnaŋsí kʋ dziiwo awárí bʋká kʋ vaŋkélenáá yákátɩ, tɔɔ ŋñná sɩsɩ ñ kʋwɛ kʋʋ yɛ mɩnɛ, bʋʋ kpáta bʋʋ ɖʋrʋ kí, límɔnɛ kʋʋ kpáta kʋʋ valá kʋʋ lá, bʋʋ dɩí yá sɩ vináñtɔ wɛ kʋʋ yasí límɔ kʋʋ láá dzɛ, tɔɔ kʋ yasítɔ límɔ ŋá mɔ, ŋñná sɩsɩ kʋʋ yála ka yasɩ límɔ kala kaa málá, kʋʋ yasí límɔ ka la kaa gɛ kʋ dito kadi, kʋʋ yasí límɔ ka la kaa gɛ dito ka kɔná fɛ kʋʋvú. Ŋnáa? Kʋʋ yasí límɔ ŋsɩ bʋrʋ ɖaɖañbɔ wɛ bʋʋ kɔní, kʋʋ yasí límɔ ka fóé kala kaa málá fɔlɔɔ kʋrʋ goóre ŋsɩ ɖaɖañbɔ bʋʋ bɔɔ yúkú gɩ bɔɔ. Tɛfɛ vináñtɔɔ yasí límɔ na kʋ dziiwo na kʋ vaŋkélenáá ɛɛin. Bɔɔ dí dzɩñŋá sɩ vináñtɔɔ yɛná tʋmʋrɛɛ dzɛ, kʋ vaŋkélenáá na kʋ dziiwo, bʋ kpáta ka bɩrɩsɩ fɛ kɩ ŋsɩ dáró dɩ garásɛ na dɩ vanɩŋɛɛ yá, ñŋsɩ bʋtá, vináñtɔ táa yála ka ɖoro léŋáa kala léŋáa bɔɔ.